Thori ichafukrie kwa kwa kwamringa uele iibhkie hena ikarai. Ukambhikia hena ikarai hafu ubhikie thabuni ya unga hafu uondoe thori ya ichafuke uighate ho uiulughee halafu ushaghashe uishaghashe kadukadu mpaka ithangane niringa wia utabha mchafu ukamibha mchafu kwakuta kwakuta halafu kwabhikia ungio kwaishaghasha hee kwa elesha na kwaikana lubhaha ukamiikama lubhaha kwa dini teru kwaimimia mringa kughu luvuha halafu kwabhika hena waya hl kundefua thori indeela.